A sopo ela tada ari soposada tada kikiusada, inau raremaisodina aguna sopo eh ia kaina protation soap muatai ena protation ela aguna favourate sopo na elai kainia sopo siko pe aloboko atoro aga isouai are paparataim eh. Ia sopo, sopogesi muatai ena klin, klina elai kain usesimudia isoguai kaina lago asana protation isinu kai ari sopo. Are sopo magealadia gore aika elai sopo ma isouai taupe sosopoinaeu, raremaisodina pa uwaka palo eu siko pa aloboko isou tape siko podo ela siko ma paka nanaulo atoro paua kaina ah- ah inau sopo mageala soma kai use simua umado sopo eh kain sopo eh klina ah sopo ora ora eh ia protation oh ia give ela pa use simudia isou umado pe magemagea sala nanagai, beau la sai siamela taupe io waeu isouai tape popodo ela na sopo ela pa use simuina raremaisodina. Palo aru kikiueu ate gesi taupe kikiu, sopo ela ia sopo ela pa use simua. Sopo elai mageala soma eh ia protation isouai. Mageala soma eh ia protation isouai. Mageala soma, nalo sopo taupe use simua ela na auna, isou pa naulaina umado tape fresh soma ppaparataim fresh isou pa naulaina siko aikala, elai sopo ela mageala diagore aika. Uwakai pa; kakalo, ini kain siamela pa kakalo rausu, elai ia sopo ela iamageala inau raremaisodina, aguna tu ela ia sopo ela kai use simudia. Kaimua ela ia sopo kai aru sopodia isoguai kai. Irudia muatai nnalo paparataim tape lo aikala kai idakain muatai aka sopo isogua pe tu sopo kai kaisia isogu kaina kai sosopoa siko kau aloboko eh ia patalo nalo paugu, sa isogu dipa magea soma lago ora oran asa pe atoro ela protation are give kai kaisi. Give taka kaisi ela kai ari sopo umano isogu pelo ora ora atoro pe magea. Ela agu sopo ia ela kain sopo pepekodiasagu patalo taupe sasaudia lago au sopo kaina sopo klina ela mageala isou pa sopoa trausisi pa sopodia au patalo atora ela asa pa aru alo pa sosopodia elai siko dipa lauboko rausu isou umado pe mage magea isou pe atoro so- ma taupe ari nauni ma kaina isou auna fresh mapu laia, paua ah kee ia kain sopo, are sopo tape aikala ela mapa naulo saka pa tuisau, tuisau tuisau kaina paua kee ina saia sopo saia soposakanna sopo aka atorola soma isoguai pe lalauela raremaisodina. Isogu pe isogu umado tadipalo aikala. Inau kai tegese atoro, kai sobi atoro kai aru sosobi paparataim anua taupa lo ledia ora ora umado pe mala saka alola eh. Ia sopo ora ora pa kaisi isou pa sosopoaeu raremaisodina, raremaisodina a sosopoaaeu wain ela isou pe magemageaisala pe ioua atoro pe mausu.